Tahé sundoli gulobuum goniyee gubagiir gon tahé. Gon na gulobi tahé: gusilay, goholofay, gufaransay an- gu angiléhay. Babaaj bugaan gufojiir gaan nak guloob anglais, bugaan gurubo gaan na gulook gojoole; gusilay, bugaan gurubo gaan na gulook gufaransy, aan hanuur nak aloob guholofay.